دسمبر د کال روستۍ میاشت ده. دسمبر د اوږدو شپو او لنډو ورځو او سړو بادونو میاشت ده. په دې میاشت کې ډير هغه څه چې په پسرلي کې پیل شوي وو، رسماً پای ته رسیږي. او خلک یا د نتیجې په تمه وي او یا هم نتیجه ورته رسیدلې وي. په دې میاشت کې خلک په سړو او ژمي فکر کوي.